د دې پوښتني په جوابولو کي به شاید زه پاته راسم. تر اوسه مي هیڅکله هم د دستشوي په اړه فکر نه دی کړی نو هیڅ داسي څه مي ذهن ته نه راځي چې زه یې یادونه وکړم. یوازني شي چې مي ذهن ته راځي هغه یې جوړښت او فزیکي بڼه ده. نور داسي خاص څه مي ذهن ته نه راځي چې دلته یې شریک کړم.